To ir borey araŋ goono ga maa aayi. Sohõ mo kuma, haŋ kaŋ ay ga ba ay ma te araŋ se, ay ma ci araŋ se. Da ni kambe ziibi, ni kamba a ziibi sosai, niga b'a man ɲun ama hanan, to nima du k'a hari. Din du k'a hari ba bido ra no. Din du k'a haro din, kala nima dan kin kamba tayandi. Ni kamba din, din na tayandi, kala nima soobay kin kamba fa ni Kambu wo din no niga jin ka dan kin Kambu ŋwaaro ziiri nda. Ni gan ziiri ni kambey zey ra haray kulu, ni gan ziiri din kambe faata r'a niman ziiri. Din na ziiri, din di a hanan din, niga ziiri niga dan hari niga ziiri niga dan hari, kaliŋ ma ye k'a ni Kambu wo g'a harey. Nga mo nima ye kan ziiri nda. Niga ni musay no. Manci way niga day soobay ka ziiri kayna kayna no, a'a niga musay no ka musay ka musay din b'a han fo nima dan Saafun, din man b'a mo hay niga dan day Saafun don day nima ma ni kamba ma hanan ma maa kala a goo ga boori din dan Saafun. Amma din man dan Saafun, ni si maa mate kaŋ aga te ni se danga ama du ka yuttu m'a g'a se. To yaadin no iga te Kambe ɲun yaŋ se danga nima ŋwaari ŋwa. Niga hin kiŋ kambay din guna ni kambe camsey din ra haray niga di ziibi yaŋ goono. To ni kambe camsey din, kaliŋ ma du hay fo ka dan ka dan du. Din sinda Kambe camse mo, nigan ziiri no ama boori kala ama te.